Jetimi më i gjatë ka lejuar çë njerëzit të kalojnë më shumë kohë me brezat e ardhshëm, duke pasuruar transferimin e dijeve edhe të traditave. Megjithatë, kjo sjell sfida në lidhje me çëndrueshmërinë e sistemeve pensionistike edhe me menaxhimin e burimeve shëndetësore.